azafady e, zafady ,fô tegna le, sôdy mba afaka atô môramôra hely raha-magnenonandre fô andro kara fa dila aligny, aveke aminay ato misy zaza mandry, aveo misy olo tegna mbola le marary tsy salama, sôdy mba arorondrorogno hely volume ndre fa tegna mijaly zahay ato, azafady e